To gbe dani kuro, a no gbo owun, eran biri eran tí wo mu ni una ren, wo le eran we kuro ren gbi gbe ni una, o ma se eja mi nu wo gba omi gbigbo re, eja mimi wo da ni gba yo di emi di o gba kuri ino gba yo kuro ke, ti o gba gboron gba gboron to uboti wo fe, o gboron to we kuro ke wo ka ra ko ejare biri eran re ni omi to wí una gba gboron wi ko ni beletietie, biri ogolo ti uwo ra we, wo ka ko ibeletietie we ke biri orugbo we ka ko ni ino oni tori oka ne ibu wo ka tabu kekere wo gba tabu kekere ibu we dede ti o wino kuri ino ren, o ka gue ke orugbo biri beletietie, ka koni oje we gba dee, gba gboron, u waghe re, wo ko uwangue biri maggi re wo ka da mumi, ti o gba son o tu wan ti ooo fe do to, di wo si gbesi, wo ka da ghangho, abi uwangue ti wo mu ni we <hesitation> odon, tabi ee te don di wo gba ma. O mase ti wo gba fé mu ni oi wee fe mu ni wo kada jusi o gba gboron gba da gbe kekere me wo ka gbe si, omase usin wo fe gun, o ma si omi garri, o ma si garri wo fe le o ma se eso wo gba felo usin ren utasen usin ti wo fe lo we, di wo gha ewo gba jolo gba ba ra ino ro gba san, tabi ibu wino, oronron ibu wa wino, wo ka fe kan, kan ti o lo keren isan we do fen, wo ka jolo no teri utase-usin ee urun ti a ka da omí mi, wo ka gba isan ke wo ka no gerere, wo ka son a ibu ma wino, di uwo ee si da ekpo ni utasen esin we ke, usin we ke gba si utasen usin, biri ekpo we dede ni utasen usin we gba siri kuro gba da omi ni wo gba da omi ni kuro wo ka gba ewo ke gba se, wo ka kpo, wo ka kpo dede ni ara di wo kpo we keren di wo ni gba son dio ma se urun ti o mi wa ye ju di o ma da tu a ro ni, wo gba son gbo jolo se kuro, wo ka gun ni una se kuro, wo ka gbe si, wo ka gba ewo ke gba kpen, gba mu ila. Ni egbe elemeji ro, tori ene itsekiri urun ti owa ene se ni eju gba la, owun ene ma se te mi gba ne mi se oton itsekiri gba gba use kuro, a ma gbe usin si ale, wēē gba awo re gba mu ame ni egbemeji, o ma si ira koko aghan ēē jeje, di aghan koko si gbe re, so were ene ka se, oma si onu garri de wo gbe ni una wo gba gbe omi garri ni una ke, omi garri gba gboron kuro rubber ti wo fe lo we di wo gba ra gha kuro gba se wo jolo se gba jolo te garri we, gbi wo te and jolo se dede ma kuro wo ka kpo ni esete, gba jolo se perepere a se oje kuro ren oma si ni gba gba kpo giri ti a ka se we wo re obon wo ra eran wo ra eja wo ra kpogiri wa ra atariko, wa ra iregeje, uwo yanyan, omulo, wa ra dede di uwo to obon gba wa, to inoli ke <noise> kpogiri ti uwo ra we mo mu pot ni una gba mukpogiri we ni. Gba gberen di uwo gberen kekere woo to fe lo, o ma se iwo meeren were meefa di wo kpa uwo we kuro gba son kekere, we wa son jo, wo gba son kuro ke, iwo yanyan irege je, atariko biri omilo ti uwo, bi iyan yan iregeje we dede ma ra kuro ke eran wo gue ghan wo gbe ni una eja we keren wo gue oma se eja we keren wo gue o ma se eja mimi o ma se eja gbigbe wo gba o mi gbi gbo gba gue kuro ogolo we biri kpogiri ti wo lo we ke mo ka da dede ni ara gba fe urun to jen kekere gba da gba gbo ro, gba se dede ni ara kuro mo ka yo ni we, mo son di ibu ma wino gba rogha pot we gere gba yo ni teri ogolo biri okokan fi ene ka lo ni ulo we dede bi ibu ren ogba gua dede ni rubber we gba da omi ni wo gba fe yo ni pot wo ka se den den den den den.

Wo wa mu uwangue bi maggi aghaan ti wo fe do to, mo wa inu ni, wo ma mu ni kuro ogba ogboron gba wara gba to uwe kuro gba dan gho, gin oje we oto viyan ti wo re do to ren wo ka gbe si, wo gba gbe si oma si gani wo fe te gba je oma se wari keren, di wo gunuse we gerere, garri we keren di uwo te ma ra gba jolo see di uwo see gere di usin we ma ne ise, garri we keren o ne bobo ti o ne usin keren di o ka ne ise wo ka jolo wo ara gere ke, wo ka gbesi, o je jina ren, obe-ekpo kerenfo ti a kase keren obe-ekpo, wa ma se obe-ekpo, de mi re obon gba ra ogolo gbi gbe eye oyibo bojoghawe ogolo oyibo owun a ka lo, ni ira koko si ti ene ri ti mama ene se ogolo gbigbe biri ututa, a ka gbe alo lefun a ka lo kuro ene re obon ene ra urun. Ene gba fe se ene re ututa we ogolo gbigbe ekpo eran, eja ojo bobo ene ka ra orugbo mimi mu ni do gba daro kekere, were ene ka jedi ene ka lo gbigbe keren ite mi gba ra dede kuro gba toli, de mi gbe ulogba gue ulo we, ututa we ke bi ogolo gbigbe mo ka lo ma ra do lo, do lo gerere ido jolo guo, gba guo gba wo ara, te me lo dede kuro ke ene ka fa dede mi esete ene gbe ikanranbo lefun, ikanranbo ene wa gbo lu gba gue sisi ugba meji weri meeta kuro, urun ti agba se ikanranbo we o ma se obe ene ka lo obe o ka se se kuro <noise> ogba se ikanranbo we se se se se se kuro ogba se ikanranbo we dede kuro ke eran we ke ene ka gue eran we gba jolo gue kuro gba mu urangue ni mie maggi ni gba gbe ni una ene ka de e, aghan ma san gin eran we o to ni tene gba jina tiewe ti ene fe ene ka gbe si oma si. Eja nu mi ti omi we, ee se ti coo room ti a kpe wun iced fish, were eja gbigbe owun ene fe lo, wo ka ra kuro, wo ka gba omi gba jolo se gere gba te se oghone mada to gba ra imekpe were oma se idibi keren one nemi ra gba gbe ni, ene, mu idibi bi imekpe keren, di o jolo tu edon gere gba gbi imekpe ni ara tori di o jolo tu edon gere gba jolo se dede kuro ene ka mu ni esete idibi we keren di ene si fe lo we ene ka jolo gue kuro then ewo ro kporo kporo we ene gba kuri ino ren, gba jolo gue kuro, gba se idibi we gere esen ro dede gba wa gba sere oronron ti o wino di ene ko dede gba se dede oje we gba gboron ene ka ko dede ni kuro ene ka mu maggi ni biri uwa gue, ka mu ni, o ma de se orugbo gbigbe aka da mu ni, o ma se orugbo mimi ene wa muni gba jolo de di o jolo gboron ni ara kuro ikanranbo we kee ene, kaa mu ikan rabo we ni ino teri ikan ranbo ee ka san, ee san gin di ikan rabo ka kpeni oje. <noise> biri ikan ranbo we, di o jina gere, mo ma mu ikanranbo ni oje <noise> ee san gin ikanranbo ti uwo mu ni oje di o jolo jina gere, wo gba mu ni ren, wo gba ko eja bi urun dede kuro gba mu ikanranbo mu ni <hesitation> <noise> wo wa dusi do gbo ron, gba se kekere ke wo ka gbe si, <noise> o ma si egun obobo wo fe se, o gba da se garri wo gba fe je, o ma se usin, to wuo ni ti mama de egun obobo we ka yon egun obobo we wo mafe see gba gun we wo wa ra ataan, ataan te jolo den gerere, wo ka ratan kuro ke, wo ka bo, urun ti o ka wi egbelemeji ti oka se se eju we, wo ka gba obe, wo ka da kuro ino <noise> wo ka omi tie ni wo ka mu urangue tie ni gba gue, urangue we kase tie fin fin wo ka gbe ni una o gba gboron kuro ke, wo ka gbe si biri egere re, egere we keren di wo gba omi gba gue usin re ti wo fe lo, o ma si iya gha wofé lo, wo egere we si ren o wasi garri wo le lo. We gbe mara egun obobo we de wo gbe ni egere, mo no gba se ni egere, gba gbo mi gba se gba gun dede, o kaa ra, o kaa gbo mi, omi we ke, di wo lo gbe gue pot we, wo wa da omi ni, ogolo ti wo lo gba ko ni esete we keren wo wa kpe da omi gba gbi ikuye gba se dede jinrin jirin gba yo ni omi pot we teri ibu di o ka wi abe ro, di ibu we ma wo ino ogolo ti wo lo, egua-obobo we wo ka gbe ni egere wo ka gun wa wa gun gun gun, okaa wo ara, o ma wo ara kuro wo ka gbe si, di uwo gba gbe si wo ka, gba ewo gba mu ame ni egbele meji ro, bi mo gin si ira ti uwo mu eme ni, inoli ti mo kele wa, aghan ee wa je aa mu ewo mu too, di aghan koko si gbere igbagba ofofo we <hesitation> wo wa ra ikara ubo, wo ra eja, wo ra <hesitation> wo ra imekpe, wo ra bele tietie <noise> biri orugbo, ino wa ra dede kuro, mo ra ogolo, iwo, yanyan, atariko <hesitation> wo wa mu ighereje wo ka son wo we biri ogolo we gba lo dede ni ara kuro.